Mbatɨ arasa ñavo aja täɨ iyapokavia pɨri, se aja mboapɨ, irundɨ arasarupi, aja yave jaeñoma aï mbaopipa minutos, mbaetɨ ɨma